أحب أدعم المؤسسات اللي بتساعد الأسر المحتاجة اللي حتى يعني ولي الأمر فيها ما يقدر يصرف على نفسه, وما عنده شغل يعني, لأنهم بيقدمون الدعم المباشر والفوري, اللي بيغير حياة العوائل للأفضل إن شاء الله, وهذا شيء يعني مرة عظيم يعني صراحة.